O bolliximo o l'é un problema de tutte e scheue pe quelli un pö ciù grendi e de òtte co-i genitori che se dan. Pe dâghe un taggio se porrieiva piggiâ questi pelandroin, fâghe capî che no gh'é soddisfaçion à dâ de reccatto a-i ciù deboli. Se no e capiscien co-i descorsci se poriæ pensâ a daghe de mascæ in scê lerfe, a doî a doî finché no vegna pari.